د خپلو نوکانو اخیستل په محفوظ او سالم شکل باندې باید په وچو لاسونو باندې او پاکو لاسونو باندې دا کار صورت ونیسي. دهغه ناخونګیر نه استفاده وسي څه شه تیره وي او همدارنګه نوکان باید ډیر زیات په بیخ کې قطع نسي؛ ترڅو يورئ سبب د درد ونه ګرځي او.